Ho kua ha a an no ho o on. no nama ta ngu nama kuan yo ta kini kuana nakete damana ha ha xhichina nama kuan yó chí kan na na najan ta danruvia ini cuerpoxo ta ho tan ña ná, ta hu fa yó ta nroa damayó, a kutan naketoña nrachón, ha ta hu nama xan tamiyó pus ku- kuchoña na xhichio, ta ha a an ha ta ó tute ki dinio yó ha a an shapoo yó na ho tan koa notá, ta kucho ná ha a an. na cuenta nguan na xhichio, ha tangu tu na natio vee'yó ta hotan nama ná tao inixhi tá dikan nguan nro pizo xó.